Kara mieti kano la kara kin las mieti aka pana ka loi na lle nisyab llenisyab tri nis yab kup kanina kaxninop o wentox kara katipan perne tu pakanasla wendi yeta gonche ta nei o niskwantoni dilo no noo kara u darkan tixilan gon losintulo onde golran nesed niganturan llia loi kanina wa leska xinladika kadika wakano aga kichin tolo akabani nei bale kanta noi wa chal nodboi on kara la chi tu kara lia ka lluka xnaꞌ bich xnaꞌ no o xa amaranto to loi aka tipan kara niagash shli diikaꞌ kwan la chikwan llia dechi kani nan gonxkan ucha lo llito uchan lo wanxix lo sito kani gonto loi wenkan rano laka nullu bin run bikara gosanan lor tientin deto laka ni runkan xtanio